Livi ijña ɨ́ɨ́n ye china lo livi derepende te <hesitation> livi sientei lo kujnuni nka lo nda'yii, kujnuni nka lo kuluxi-inii, te derepende te lana-ini te ijña wa'ai, te wa tūū nka su ye <hesitation> s-iyo nka sentimientui lo lujua kuui naá.